gott kvöld og velkomin í Kastljós sú staðreynd að þyrla Landhelgisgæslunnar hafi ekki getað

sinnt útkalli vegna slyss á Villingavatn síðastliðinn sunnudag hefur eðlilega vakið ugg meðal margra hingað til að ræða þetta er kominn Auðunn f Kristinsson verkefnisstjóri á

Landhelgisgæslunnar hvað eiginlega gerðist þarna ef þú getur útskýrt það fyrir mér og er eitthvað sem bendir til þess að það hafi farið öðruvísi

þyrlan hefði komist eins og hún átti að gera í sjálfu sér höfum við ekki upplýsingar um hvort það hefði farið öðruvísi ef þyrlan hefði komist það er ómögulegt að segja til um það það sem gerist í raun og veru

áhöfn á vakt og hún er búin að vera

búnir með þann vinnutíma sem þeir mega vera að vinna þeir segja sig frá vaktinni sem gerist þarna öðru hvoru og við áttum ekki mannskap til að manna vakt númer tvö okkur vantaði einn mann inn í áhöfn númer tvö til að hún væri fullmönnuð þar af leiðandi er þá sem við vorum ekki með áhöfn til taks hefur þetta oft gerst

helming ársins

komið upp nei það er nú ekki svo mikið það er þannig að þá þurfum við að vera með tvær áhafnir til taks hverju sinni í dag erum við þannig mönnuð að við erum með tvær þyrlur tvær áhafnir til taks en við erum yfirleitt með eina áhöfn

níu prósent árs er alltaf ein

en svo aftur á móti þegar mikið er að gera

og

það er ekki önnur vakt til taks þá getum við lent í þessu að það sé engin vakt til taks einhverja tíma oftast köllum við

eða svona staða hefur hún komið upp áður hún hefur komið upp áður já og getað sinnt útkalli við höfum ekki lent í því að geta ekki sinnt útköllum við höfum verið svo lánsöm að það hefur ekki komið upp útkall en

við erum ekki með mannaða vél en miðað við þetta er hægt að segja að þið séuð undir það búnir að sinna þessari skyldu ykkar og þessari kröfu sem er gerð til ykkar um að séuð til taks í raun alltaf það hefur alveg legið fyrir að frá því að varnarliðið fór tvö þúsund og sex þá stóð til að tvöfalda

það hefur aldrei orðið almennilega við höfum aldrei komist upp í þá getu sem átti að fara þannig að við erum ekki með hundrað prósent getu það hefur verið vitað um langt skeið alveg frá því að varnarliðið fór stjórnvöld

eftir ykkur í dag stjórnvöldum hefur þá verið fullkunnugt

langan tíma er einhver von til þess að þetta sé að breytast já mikinn skilning

ráðuneytinu okkar og og í

þá er gert ráð fyrir því að það verði fjölgað um eina þúsund og nítján þannig að við sjáum mikinn skilning og fari í gegnum fjárlagaumræðuna og komi fram í fjárlögum auk þess er verið að endurnýja vélarnar okkar þannig það stefnir í að við fáum nýjar þyrlur sem er mjög dýrt og umfangsmikið verkefni þannig að við sjáum en það er þá ekki fyrr en í fyrsta lagi á næsta ári sem sá peningur fæst nei í rauninni er gert ráð fyrir

við fáum að bæta við áhöfn tvö þúsund og nítján en nú hefur komið fram að verkefnum

fyrir þyrluna hefur fjölgað

gríðarlega þetta voru hvað hundrað og fimmtíu verkefni á ári og er komið í tvö hundruð og eitthvað

sextíu útköllum á ári

og áttatíu núna og það er aukning á hverju ári það sem af er þessa árs hefur þrettán prósent aukning frá síðasta ári þannig að það er mikil aukning hjá okkur þótti ekkert sjálfsagt að nota þyrlur í hvað sem er í dag þykir það meira og minna sjálfsagt

krafa um meiri þjónustu

að ég skilji þetta rétt þyrlan er upphaflega

tár að fá fá hingað íslenska björgunarþyrlu er það þannig að þið komist ekki því hún var fyrst og fremst hugsuð fyrir sjómenn komist ekki út fyrir þessar tuttugu og fimm sjómílur vegna þess að mönnunin er þannig já það er því miður staðreyndin þannig hefur það verið í nokkur ár kaupa rándýr tæki flugvél nýtt varðskip loksins að kaupa fleiri þyrlur en svo er ýmist ekki til mannskapur eða peningur til að reka þetta er það ásættanlegt hvernig að til dæmis

við

við erum með tvö skip í rekstri í dag Þór og tý hvort skip er mannað yfir tvö hundruð daga á ári þannig að Þór þetta nýja

við gerðum breytingar á breyttum aðeins um taktík og höfum náð að fjölga dögunum ef vel ætti að vera á hverjum hverjum degi og hverju sinni það er ekki svoleiðis í dag en það er búið að gera heilmikið til að bæta stöðuna en það er bara á sjó helming ársins er það ekki jú við erum með skip á sjó um þrjú hundruð og fimmtíu daga á þessu ári eins og

bæði skipin í landi en þau eru til taks en ef vel ætti að vera þá þyrfti alltaf að vera eitt skip á sjó hverju sinni þetta snýst snýst fyrst og fremst um viðbragðstíma vegna leitar og björgunar til að stytta þennan viðbragðstíma

til að hafa ásættanlegan viðbragðstíma en með er hún til taks og og er hún að nýtast eins og hún ætti að nýtast hún er í dag á þessu ári fjóra mánuði á ári en við höfum verið að minnka þetta úthald á henni úti en við sjáum ekki fram á að geta verið með hana heima allt árið næstu árin en það er skilningur hjá

þetta líka um að auka viðveru hennar heima við þyrftum að hafa

hún er tækið sem gefur okkur besta mynd af lögsögunni hverju sinni hverjir eru að þvælast hérna og hverjir eru að fiska og stunda aðra starfsemi innan lögsögunnar ef við höfum hana ekki höfum við takmarkaða mynd af nei ekki nógu vel en svo má líka hafa það í huga að við höfum tekið í notkun nýja tækni við erum með

við höfum aðgang að gervitunglamyndum til til mengunareftirlits og greiningar á skipum þannig að ný tækni er að koma inn líka en ef vel ætti að vera þá þyrfti þessi vél að vera hérna allt árið nú

aukna umferð af skemmtiferðaskipum og öll þessi

ansi mikið sem þið eigið að gera þið eigið að hjálpa til við fiskveiðieftirlit þið eigið að fylgjast með því að við myndum gjarnan getað sinnt þessu betur

ekki að sinna þessu þá jú við erum að sinna þessu að því leytinu til að við förum um borð í svona tuttugu til tuttugu og fimm skip á mánuði bæði skemmti sinnum þessu eftirliti við vildum

gjarnan vilja gera meira af þessu

gerum eins og við getum miðað við þá fjármuni og tækjabúnað sem við höfum það koma alltaf upp mál öðru hvoru algengast eru mönnunarmál það eru skip á sjó ekki með réttan mannskap eða svoleiðis þegar kemur að skemmtiferðaskipunum þá hefur stóraukist hérna fyrir tuttugu árum síðan voru þetta kannski tuttugu til þrjátíu skip

tæpar hundrað og fimmtíu á þessu ári við höfum verið að vinna í fyrirbyggjandi aðgerðum í samvinnu við útgerðir skipa í raun og veru að reyna að koma í veg fyrir að eitthvað gerist og að vita hvernig þeir ef eitthvað gerist en þarna snýst þetta fyrst og fremst um að hafa tvö varðskip á sjó til að geta stytt viðbragðstíma til að geta aðstoðað þessi skip ef þau lenda í vandræðum það er í raun lágmarkið þetta sé svona miðað við það sem við ætlumst til og

eiga eiga landamæri á sjó eins og hér jú það er lágmarkið myndum

lágmark

en við höfum aðeins fjallað um fiskveiðieftirlitið

er stærsta hlutverk gæslunnar

að fara um borð í togara fylgjast með því og sé ekki að henda fiski í sjóinn og allt þetta það er lítið hérna nei eins og ég segi við förum um borð í tuttugu

þetta er ekki eins mikið við vildum við teljum okkur

sem truflar okkur

meðan og ef það kemur eitthvað fyrir fyrir norðan til dæmis þá getur

tekið okkur tvo að komast þangað þetta er gríðarlega stórt svæði sem er undir það gerir það að verkum að við þurfum að hafa betri viðbúnað en nota bene það virðist vera mikill skilningur hjá stjórnvöldum til að bæta úr þessu en hefur

sagt við ykkur nei þið fáið engan pening

frekar velviljaðir við gæsluna

við erum vongóð núna við sjáum við sjáum ljós við endann á göngunum en hvað með þessar hugmyndir um

stór hluti

ekki verkefnin áður það er meiri krafa um að þið séuð að sinna því hvað haldiði með þær hugmyndir myndi það leysa einhvern vanda ef það yrðu teknar upp sjúkraþyrlur á ákveðnum stöðum

við höfum fullan skilning á því sem er verið að tala um á Suðurlandi

að setja upp sjúkraþyrlu þar málið er kannski

að það sé hægt að leysa þetta á svo litlum vélum reynsla okkar síðustu áratugina er að það þarf þyrlur eins og við erum með svona stórar og öflugar vélar til að sinna sjúkraflutningum leit og björgun sérstaklega yfir vetrarmánuðina getan okkar er ekki fullnýtt þannig að við höfum sagt við skulum fullnýta getu gæslunnar áður en við förum að bæta við öðrum eða minni vélum með því að bæta við áhöfn getum við aukið getuna okkar þannig byrjum á því svo ættum við að skoða að bæta við sjúkraþyrlum ef það er enn þörf fyrir þær kannski betra að hafa áhafnir á þær þyrlur sem fyrir eru áður en við förum að kaupa fleiri já Auðunn takk fyrir komuna í Kastljós